Kiraipa arareta arareta jaeko oime araku yaevae misimi araku oime oajaeteye iroi vae misimi iroivae, ivitu tanta, jaramiñovi, ivituai, iporu yaesa jokogui yaesarambueve <hesitation> ivikana opate jokua jokuareta <hesitation> arañavo oasa oivae